Tamin'ny sivy ambin'ny folo <hesitation> jiona dimy ambin'ny enipolo sy sivanjato sy arivo la nisy ny fanogana mpanjaka. Da hazan'ny andriamatoa Hoary Boulmedienne izay ro nahazo ny fahefana.